Amitwogik chepo keiyek chepo kipkaa koin, ko ushongik ak mosongik ak mursik ak ak keyanik ak pandek. Kipsyongik kee kechule muserk petusyek alak kekwanye kora. Akekwang'en kora teret nopo kipkaa ko pandek ke kechope matungoo. Pas kokeny <hesitation> ko pyongik kechule muserek akinde sotet sokomindililitu siyo kakie komindilil komamache ako sukaru chechang.